<noise> imbombo jangu, <noise> iji lwiri ndijikanile, <noise> jikunyingisisye ihi- ihi- ihinu fidoko fidoko wulewule, <noise> ndipata ata imiambili, imiatatu, <noise> imiatano ndilisika najo nimbombo jango. <noise> ata undivomba ndu- ndihudoma unguluwe imbombo jangu jikwendelea vunono, <noise> ndikwendelea ukuvomba vulevule, bado ndipivomba imbombo jangu bado ndipikwendelea ndikudoma unguluwe ndiendelea najo imbombo jangu, <noise> mpaka ndipandulo, <noise> u- ukufanikiwa mulivisa lyangu. <noise> imbombo jangu iji nendahesa ukujileka paka ndiendelee najo mpaka ndifanikiwe. <noise> ndibenajo vulevule, malamula, <noise> ndile ukubanajo ng'aning'ani, <noise> avajito vakatale. <noise> Vite ng'aning'ani, siyo nonwe, syakubana syamaramora, <noise> kwahiyo ndidowa nguluwe vangu imbombo jangu iji jibehu, <noise> taratibu paka! ndipandikule ukufanikiwa mmaisa kangu. <noise>